Garaiko ˂Hesitation˃ jokua ko mopeti mbaeu tei ipuere vaera oiko yerovia katu aveiño ˂Hesitation˃ kua ivi pe erei ko tata yavai ipuere vaera jukurei yaiko esa mbaeti opa oyoaviavi yayemongueta jaema yavai yaiko mopeti ramiño.